أول حاجة خالص خليك هادي ، وحط ال- <hesitation> مقلاية دي في مية دافية مع شوية صابون لغاية ما الأكل المحروق ده يتنقع ، فبعد كده هيبدأ يفك شوية ، استخدم فرشة أو اسفنجة ناعمة عشان تنضفها ولو لسه في شوية آثار ممكن تستخدم بيكربونات الصوديوم مع شوية مية عشان تصنع معجون وتفرك بيه الحاجة اللي لسه لازقة